Nyaaki do fida tooke hedi hunduko majum, to nyaaki lari kuje yidi torra dum, sai dum fida tooke ngam dum hisna hoore majum daga kala ko yidi torradum pat.